O cô verde naturalmente l'assòcio a-e feugge di erboi in primmaveia e stæ ma o verde pe mi o l'é anche o cô de l'Islam, o cô di mossulmen perchè questo me regòrda o verde quande l'é un pö d'anni che studio l'arabo e son in contatto con di arabi che me contan che o cô de l'Islam o l'é o verde